וחד אלנהאר، וחד אלוליד סמיתו יאסין، כאן מريح פי אלבית דיאלו، ו הוא יבדא וחד נונורס דיאלו פחאל אלדב, בדא כיהדר מעאה, ו דרא תעג’ב, קאל ליה ואש בגיתי תסמע שי קצץ ננעאודהום ליק, ו אלفضול דיאל איי, דיאל יאסין ח’לאה יקול ליה בגית נסמע, ו בדא כיעאוד ליה עלא וחד אלממלכה כאינא תחת אלארצ’ פי כיתנפסו, ו כיהדרו, ו האנא אלמע’א...